أكتر ذكرى بترتبط بلعبتي المفضلة في الطفولة هي لما كنت بلعب كرة القدم مع صحابي في الشارع. كنا بنجمع في آخر اليوم بعد المدرسة، ونتقسم لفريقين ونلعب لحد المغرب.أفتكر مرة كنا بنلعب مباراة مهمة، وكل واحد فينا كان عايز يثبت إنه أحسن لاعب. اللعبة كانت مليانة ضحك وصراخ، وكل هدف كنا بنسجله كنا بنحتفل بيه كأنه فوز في بطولة